Ani nogo salnwui twui faiya wngkhe ang o kok twui company no janoknai. Twui company no ang call khlai tei sak thagwui bo o kok no janogwui mano. Twui kwrwui ni jwngjal no ang company no sukrubwui sanai. Tei dakti dakti khe twui rwnani bagwhui sanai. Aboni ulo bo twui rohorya khe ang kok no saka ni borok no sanai. Amtwui khe bo wngya khe ang twui ni jwngjal o kwlaijak borok rok thumui office gherao khainai. Phiaba o kaam no raida no naiwui ma khainani.